Puesiā ne ñuú jáꞌā ne me kuēꞌé tsi nēe nadɨkɨn ña pelata íkunténi ne a vi ti dɨvɨ dava kuétsi jaé xi dava kué xi ní ña kūntée ini i nadɨ̄kɨ́n ci dɨvɨ me kueꞌén jan salurañu ntaꞌa ui pero tí dava ñaña né kunténi ña ñadii vá niūꞌu nséꞌnu di án ne ta nañēꞌé ña nīꞌin pelata ña an má ñuu ne nñnādɨ́kɨ́n ña ne kanadɨvɨ nɨ kaꞌna ntéꞌé ña dava ña íkunténi ña nteꞌe ña vaxkiūꞌú ne káꞌn ñu nún ntaꞌa tiñúni a kunté ni ko ntéꞌ ña ucsi nka porke dɨvɨ nti a kákuneꞌé no káium viꞌvi xi dɨvɨ ió dɨvɨ ɨn xúꞌun īó ñaán kadeiú ña ne inakuiɨ kɨ̄ꞌɨ ñu pe tsi dava ña neé nañēꞌé ña porkē tika ío ñuú ia kāda iō víko kāda iō víko ne me kuēꞌé tsi dɨvɨ tsi jánadɨkɨ̄n ña.